Rabekwꞌ kwalomaro yoo, riena- riena buen madang rkima conejw, <hesitation> kwalon machib, xkwalon ma goonꞌ wromaganə, xkwaron magaə tu buen metani kani noro yoo bdox machilara buenxchin chilatobueniron marchin xdoo xma yenotira estar limalobuenkə la buen keridigon, buen kedichixanka, yabiagak malabuenchi la buenech amarakwedek buen malne gola rguinmalato la toman nirakwe mar yixoidelo yoo chini rguen marree magar rguinmane porniga buenixim making maninakrama notir to simanotir tiop, mano tir, sienrora krama atishit shiter kalogal maroyup parlama nan sib yinꞌ rguima, guima sin gulaa rietilma komid gao maxt angaw chi chigriman notir rnera badekrchirakxam newmato buen, chidetima buen, rkima buelt, chiliasama buelt libuen, atinotirzə rguima bgwaa chir rgaw dima rwar kaldimawag, na zoate yiuo buen tachiguchibma por nir nraba ba brengan chin ronrama parlarama kasgroproma rkwalorama royuu mas bringa kos ronramachilar' tontokargonꞌ koss masrika ziramasa rica diramasa' por ni, nirabano noshi por no shi por ral rala dramasa bmachilatoba wranla to shii chilog, solo bekwꞌnina amarcho bielaa machila lamarkə ronramagarka mayitioꞌ, notir guikior rasrama artakichilaa rabuekw yanachi guiiriata malooyoo chatiela mani obramagulali ranra mashizə todan.